ممكن أنصحه وأقوله: حاول يا صديقي تقلل شرب منبهات في الليل واستبدلها بشرب الكاكاو باللبن أو البابونج لأن الحاجات دية بتساعد على الاسترخاء والنوم المنتظم، وكمان حاول تسمع حاجة هادية قبل ما تنام تروق أعصابك عشان تعرف تنام.